اءءءالفن بيأثر بالسلب اوئات على المجتمع لأن هو بيبئى فيه أشكال لل-للشخصيات فيه ناس ما بتبئاش عندها لوعي الكافي فبتقلد الشخصيات دي من غير أي إدراك تم للخطورة بتاعت الشخصية دي وما بيفكرش هو ممكن يأزي ولا لأ